لأ لأ الأمور السياسية هي حابة الها ناسها، <> لا يمكن لجميع الشباب المشاركة يلزم لأهل الفقه، والا للناس اللي تحب، والا المغرومة -بال- بالأمور السياسية، مش لأى إنسان يعني من هب ودب يدخل في الحياة السياسية، والا يدخل في الحاجات السياسية، ديما الحياة السياسية ديما عندها ناسها اللي تفهمها، واللي تدرسها، وفيها أبحاث، وفيها برشا حاجات، وفيها حنكة، وفيها ذكاء.